ممكن تعمل منبه على الموبايل بس تحط الموبايل بعيد عنك و تعلي صوته بحيث انك تكون مجبر انك تقوم علشان تطفيه فلما تقوم من على السرير وقتها جسمك هيتحرك فممكن تفوق و تجبر نفسك انك تروح مثلا تغسل وشك بمياه و تشرب مياه لان لما تشرب مياه ممكن تفوق <hesitation> و بس كده وقتها هتبقى عارف انك تتحرك احسن ما تبقى نايم على السرير فتطفي المنبه و تنام